Omayele ndina okuyandja kukaume kange ile kehewa lange tali kongo oilonga, oo okutya ashike ino sholola, shaashi kakuna shidjuu ihashixulu neenande pamito imwe naame yoo ondakala omukongi woilonga ngaashi naana pamito oyo ulingaho ndee oilonga aayo ondeimona handi hale nokuli okutya ondadopa nenge onda kanifa eemito doilonga dafika po milongo mbali lwaapo ashike ina ndisholola onda twikila ngoo nee nokukonga fiyo oilonga aayo ndeimona. Nena natango onghalamwenyo oilingaha kutya ouna tokongo oilonga ndee totindwa itashiti anuwa okutidwa kwoye olo exulilo lounyuni natango oto dulu ashike okutala komesho shaashi oilonga ei ahala yondjodi yaye fikulimwe onaikeuye ashike pamito ei ohaiti kutya kaume kange ou takongo oilonga natambuleko omito yoilonga keshe taika holokapo nonande okuna eendjapo douhongelwe dili pombada natambuleko ashike omito oyo taika holokapo kutya nee pamwe oyokuwapaleka omanga oilonga yondjodi yaye taiya nenge taiholoka okuhole nee eli meteelelo nenge metegameno ano eli moilonga aamo nee yanafangwa ashike omanga inya elihongela taiya ngoo nee ili komesho hano natwiilonge okutambulako osho shilipo pakafimbo nenge pamito oyo omanga oilonga ei ili nawa iwahalelela yondjodi yoye taiholoka oo omayele hadi dulu oku yandja kukaume eli takongo oilonga ouna eli momumbwe yayo.